عام طور پٲنٹھ، یہٕ حقیقت زِ لوک چِھ ماضی کس مقابلس منٛز وۄنۍ زیادٕ سفر کران اکھ مثبت پیش رفت سمجھنہٕ یوان تکیازِ یہٕ چُھ ثقافتی تبادلس منٛز اضافہٕ، ذٲتی ترقی، وسیع تناظر، تہٕ سیاحت کین صنعتن معاشی فوائدن ہنٛز اجازت دیوان۔